ایشیا ریجن وِچ پکا کھانا بناؤن دی تکنیکاں بہت دلچسپ ہن۔ ایہ تکنیکاں صرف کھانے دے سوا نوں نہیں بلکہ پوشک تت برقرار رکھدیاں ہن۔ کجھ دلچسپ تکنیکاں ہیٹھ لکھیاں ہن۔ سٹیمنگ چین وِچ ڈمپلنگز اتے رائس سٹیم کرن دی روایت کافی پرانی ہے۔ ایہ تکنیک پوشک تت برقرار رکھدی ہے۔ اتے کھانے نوں لذیذ، نرم بناؤندی ہے۔ سٹیمنگ لئی بامبو باسکٹ لے کے اتے کٹورے ورتے جاندے ہن۔ تے کجھ تکنیکاں وِچ لوہے دا تاوا۔ تے کھانا پکایا جاندا ہے۔ سجّناں نال تیز آگ تے میٹ اتے سبزیاں نوں پُھنانا اس انداز وِچ رکھ دِندا ہے۔ ایہ انداز والا پکوان نیشنل وِچ کافی پذیرا ہے۔ <hesitation> تڑکا بارے، پکوان وِچ تڑکے دا مہتو بہت ہے؛ تیل وِچ جیرا، لہسن، ادرک اتے ہور مصالحے گرم کرکے کھانے وِچ شامل کیتے جاندے ہن۔